الكلاب تحتاج عادةً حوالي ثلاثين إلى ساعتين من التمارين يومياً وهذا يعتمد على سلاسه- سلالة الكلب وعمره ومستوى طاقته. الكلاب النشطة مثل الرعاة أو كلاب الرياضة تحتاج إلى تمارين أكثر بينما السلا-الس-السلالات الأقل نشاطاً تحتاج إلى أقل من ذلك. من المهم أيضاً توزيع تمارين على مدار اليوم سواء كان مشي أو جري أو لعب.